Haa leste dayi de, leste ehi de, suni fiti jaa le do agi. Atawan wo di jirgi wa dirgi leti, nga do dilla, wo di bumotan on non, motaw manga, nga do ancha, wo di bumotan on pamaron taksi. So do join gitirite, twigot do i dinasta, nenseo ya onasta.